﻿Yasan dan mi cimshi ai dənwos kən ndi dənan ngən ɗi <hesitation> mya dlamɗi ŋa gelaŋghə nan maman, Ma man mə man tutə ma wultu yasan ka dlamdyan? wo wultu eeh ma mamani To daŋni kə ci kasuwas wuri? Kasuwas yawon a wusuŋ ya won nə na: taɗiŋ Gwayi afi wuri? Kasuwos yawon yi myak-myak kən kuni kə tu gya gərshi gon gəndya? Ma ɗib gya ngən mis∂ŋ gudiwom məndi. Ma ɗi:b gya təmatər di ma ɗi:b gya ni di: gya magi kap ma lərshi məndi tə gya manja kap ma lərshi m∂ndi daŋ gəni ŋi: ɗaɗe. Ai dama ngəryo daŋ guɗes cha gnal ngəndi. Gudi ca gnal ni gwasəŋ gyagi tun ɓaŋdəŋ ai gəɗ a tu ngən misəŋ, a tu magi, ai gəd a tu ngən misəŋ, atu magiŋ, a tu masəŋ, a tu manjaŋ, a tu ɓarkundaŋ kya man tutə gwa dən oik kawai ta kə yal kə yeli gwa kawai dzaŋ t∂ ndai a mbud gwa ɓasta cik kawai ya ai wo fiŋ toh mya vər gna shawara nə dləŋsəwopm cik, toh guɗes kuma yanshi ci ngənɗi mya fi hira ɗi tə wultu ma nayi ɗi a guɗi gnalgən, mya gnal guɗi ɗi mya gnal guɗi ɗi toh kuma ba ma gnal guɗesəŋ ka! mə kab gəd yawon mitə gəd dən kam ni: ca mbi:m gən nə gəd gnalgən sai dai mə tlə nə yir ya:lngən baya:n nə zərwon ɗaŋ ca ya:l yirəŋ kitə gəd kə tlə nə gəd za:r gnalgəniya? ai a fi yan kya gnal gəd za:r ma kya finə mbəllə ghəryo daŋ mə yisəŋ ba:h myi gnal gəd kə za:r sosai həŋ. ﻿Toh gyagon kam rayuwa was∂ŋ ca: v∂rshi gyagi amma manigom <noise> myang∂n dang tun da m∂ shi-shi g∂n a rayuwan ba mi gnal g∂di gon∂ŋ sai dai m∂ sop mokshi budurwa mya tutu myatu budurwa kam daŋ ba ci tə tur∂ŋ to mya tu ma nd∂ri a lyaŋshi mand∂ri kyat. Don ba n∂ g∂ɗi gon∂ŋ yan a ngal∂m mya v∂rt∂ dwam mya v∂rt∂ dwam afi t∂mp mb∂tl∂m, t∂mp mayi ta da mya v∂rg∂ dwam kodzaŋyo ta k∂ yis∂ŋ gwa gna. Mya ngal l∂pwa ai mya ngal l∂pwa kyatam ma dangrangg∂I kya v∂rm∂dang kuma ma wultu tam wurban daŋ m∂ tag∂I ng∂rwon dan m∂yis∂n g∂n g∂ndi kade. Ba har m∂ ngal g∂d. k∂ za’ar m∂ mbud kai tun da ∂ayawan dan Dag∂n dang a bwam Da:g∂n ma ata v∂r∂m shawara a l∂bi ata wul∂m tu dazha m∂ wult∂ am ka wumiya m∂ wultu ∂m ko mya m∂shi myan ma fag∂ vi yawon <hesitation> yan ka ngal g∂d kada a ngal g∂d kə gon∂n m∂ wultu mawumi baba k∂ wumma ngərwon ɗaŋ mya fug∂iya ɗa kuni m∂ wultu mawumi k∂ wumm∂ fug∂ɗiya t∂m mayi a cim a fu:m sadda laptlai sadda acim ɗaɗa a wultu mya wulta ngal amma ngal g∂d kada a ngal g∂di gon∂ŋ in ngag∂d ya sug∂ toh fi ko kari wa a kaptə a l∂rdi a ɗa:md∂n amma kada a wulta kya kap a ngal g∂di gon t∂ man na:m mən agam dlarg∂ni t∂ ngaɓəm t∂ tl∂rmi t∂tlən yatli to giba m∂ wultu sam ba mya su: həŋ. ﻿In Kyatu g∂d yodang turi cidang, am∂sni toh kapti amma kada gnal g∂d yodang n∂ g∂dka za:r nə kushi a fuska choŋ kuni kada yarda a wultu a mbud tə gədigon. Gi nə dulləgə laifi a kyengə choŋvon choŋ wultu kada a gnal gədi yan nəgəɗiwa gəɗiwa gəɗigon kawa a ngal ko nambongəna uhn gyoɗaŋ yan ta gəm ti ko turi a məsni toh kya gnaltə gən ya sugəyi toh kapti a lərəm məndi dən bada kuni mə wultu yi cigəyi mawummi vi:wai Dada makəm ma gəm vi:wai mə ketare vi:waihəŋ ba’a finmən wusuŋ kyani kan kə bwam ni yawon uhnn mya wultu mə nyangas vi:wa wumgəni ta mafitə wuri vi:wa wo-wong ngaməŋ nga vi:ma wo ngapmi təcik ma ka tun dang ka fume cik to shi ke nan toh cik mə shi-shi tun daŋ mə kap g∂den har gəɗen məshi mə man kab gondah har gəɗen mən məshi ma mayisəŋtu gədda a dəŋa har she voni wupsə mayisəŋ gəɗɗa a dənnga ko gəɗɗaŋ mə yisəngəŋ sai daŋ choŋvon wuləm tu to kaye gna wanin yanci təta gidəm ningai ma məta mitləŋ yeltə asumi mə kapti har yawon mi voni wupsə chimtə gəni mya tsəngən cimtə amma har mə kap gəd mayisəŋ gəɗi gonəŋ amma gyodang choŋvon ga:m ngai yan micimtə yawon daŋ ran ca mbud ɓastə in myatlən mbudni ya tənəm mətə:ntə yawwa. Amma ba ma ngal gədi gon m∂ mbudkai tun mə shi shi gən tsəngənan gəndi. ﻿Ba mə dya gin dagon ata fum tun baŋdəŋ a wulləmtu kada mə yaddang har in kya kuskure da kuni ca cim tu dazha, dazha tu uhm mya fugə ko dzaŋgyo kya wummiya tu mi mbəlləm cintə məri monci myani minə məmvari a multu kyan kin məm vari wulvi tə gya yasayi kyan kin kə vareshi kyan kya nyol bədləm kav kap gəd yawon ngatu mya su mə mu tu yan kə taya fini iri gyo a∂ fugə duun balləm yawon myan mə cin gə yan mə <noise> cimngai yawor yasan ci gəni uhn kyafi ni mbun yasan ca yelgəni ɗaŋ kyati mbuning yangshi ma ta mbitəmwatə la:p kai kyafi rashi mbuni ma yan shi ca yesgəni kyan kinə məmvares shi ta la:p gmai ta dəni dludiyo byaran tsaligəndi kya wuntu byar tsali toh a kushi. <noise> Ba'a wusuŋ to myan mai fugə gəndi har choŋvon man gatədah har a ndwatsəi har bubzuŋ mbai yatl har a məs myan mə gi:tə yasan ci gəndi mə di:p gya akwati kap mə gi:ti ngai. Dzangi daŋ a nda məskəni a wuləm tu a hadam wudi ballam zazzabi ta ngapti mə wultu toh Dada lokaci waci kai fa a wultu fa ca yel cik to dangni mə ta Shatə wut mən mya mbudkən cimtə-mya mbudkən cimtə ta ɓintlə dang a fi sai a wulləmtu to ka gaji shi-shi a tlyi tlya-atlən mbudni kuci a ɗugəyi. ﻿Myana nda vintsən gəɗen cana nyolɗi mə yetl ɓili gəde ti kwa amana sutudi kuci a ngabmi awutu shi-shiyo mə shi-shi a wultu tlə a pang dada gwai myan kwa mətləm tutə a she daŋ ca kadmi ca ngaltə tləni ngəndi kasan mənvar ba yi məs a puska za:rəŋ sai mətlən tutə ina a kungəi mə wultu to ka kungəi chongvon tə tlərgə lafiya.